﻿Okusigi Okusigikiirra rundikikakuba ngendiire hakikaguzo eki wankaguza, <hesitation> ebisoro ebisoro nebinyonyi ebiri muka kaskuba biikara hamu wankaguza ngu nibisobola ku- kugezaaho okwekopa rundi ki ekisoro kulora ekisoro kitaahi kyakyo ngu kinu kyakora kiti nakyo kakikore kinu, rundi ki ngu kinu ekinyonyi kyakora kinu, nakinu kikakora kinu, ekintu eki nikisobokera kimu kandi nikikanya muno. <hesitation> Ningenda akakurorwaaho akokubanza akabakurunda enkoko zinu eze <hesitation> njungu rundi ki ez'abantu abeeru enyeru. Enkoko ezi obu okwiikuriza hamu, enkoko emu singa ozikuriza hamu, enkoko emu singa esoma ntaahi yayo neeri negenda kugiloorraho nayo negisoma. So niziikara nizee nizeelorraho kandi enkoko ezi singa oba otazimanyiriire, nizisobola kusanga zoona nikwe ziiri zoona zoona niziryan ga'ngana, tokumanya neeha eriire ntaahi yayo noihamu enu eri nosanga eriire enu, enu obu ekuba neerya amahuri neeri nerola enu nerya amahuri nayo obu okwiihayo ihuri egi, still, nayo negenda kwikaraga neerya amahuri enu nobu oraagihamu, so nikeisana nka akaroomboroombo ak'okuhondeerra. Ahakuroleeerra enu kuruga hari enu, enu kuruga hari enu, nenu kuruga hari enu, so ebisolo nebinyonyi nibirolerrangana nk'akokurorwaaho. Ekyakandi, ente obu okuba ozitiire mu farm, <hesitation> katugambe mu farm otiiremu enimi ibiri, mpozi iwe nooba noyetaaga ziitengana habwokuba zoona niziba ziri nkurukandi harumu ente enkazi habwokuba enu obu eragenda hante enkazi kandi eri negenda kugirorraho, nobu ekuba etagiroho ekagirorraho, negenda kwija negirwaanisa negenda hanyuma obu okugenda, enu neija kugarukamu kukora kiri eki ebaire nekora. Ekindi ekintu, enu singa ente eruga hanu ekagenda kwoona, rundi ki ekacwa murugo, eno negenda kugirorraho nayo negikopa negenda negihondera. So ebintu nibihonderangana muno muno muno, ebisolo nebinyonyi nibikopera kimu'ngana. Hanyuma haroho ebisolo <hesitation> ebyomuka hibyo byenyini reka tugambe enjangu habwokuba enjaangu nesobola kwikara nembwa muka, <hesitation> enjaangu tesobola kukopa embwa, enjaangu eyine emyetwaarize zaayo nembwa eyine ezaayo. Nikirugiirra buri kintu nkoku obyeegeseze, embwa kisolo kyomuka eki osobola kwegesa ngu kinu otakikora kandi etakikozere, okagigamba ngu obu buraahikaga bwiire buti, oyine kubeigola kandi embwa ekakikora. ﻿Kandi enjaangu eki etakukora, ekindi ekintu enjaangu tesobola kuraara aheru, embwa nobu ekugirola eta ngu embwa eraara aheeru, enjaangu teriraara aheru. So ebintu haroho ebiri ebikukopa kandi haroho ebikukopa nebitasobola kukopa baitu munte nembuzi nentaama, ebint ebi nibikoperakimu'ngana, kandi tikyaburi ihano kyari hinguraniza nk'entaama. Entaama zihonderangana, izo ziikara nizikopangana buri kimu kyoona, enu nehondera enu, enu nehondera enu, enu nehondera enu nosanga zoona mu faamu zihwiiremu, nikyo ekukora. Ekyokurorraho ekindi, ekisolo ekindi ekyomuka eki abantu bakurinda eba mpunu, empunu kasita ezzara ebyaana byaayo, haroho empunu ezimu ezikuba, <hesitation> nkoku osobola kukigamba baitu nikisana nkekyobuhangwa, empunu eraazaara ekyaana kyayo ekakirolaho ekikiriniingire kiremere, haroho empunu ezikurya ebyaana Obu ekurya ekyaana neyekuba eri haihi nayo ekagiroorraho ngu nerya, nayo naija nerya, hanyuma obu ekurya kinu nakinu otakirekereho, neri nayo nekisika nekirya. So ebintu nkebi, ebintu nkebi bikizire kukanya hakuba turozire n'enkoko nizirya ebyaana byaayo, enkokoromi neerya ebyaana byaayo, enkoko nebizaara, enkokoromi nebirya. So ebyemize nkeegi rundi ki ngeso nkeegi rundi nemyetwaarize nkeegi nkoku etasobora kubura mu bantu, munkoko, mubi mubisolo mubi mubinyonyi, mubisolo, ebintu ebi nibi nibisobokera kimu nobu byakuba bihuka ebintu ebi nibisobokera kimu, nibisobokera kimu kandi nibikanya mubisolo byeitu ebi tukurinda muka, nibyo bitoito ebi ebinsobola kugamba baitu ekintu kyo kiri nti ebisoro nibiko nibirorrahongana kandi nibikopa'ngana omubutaito bwaakyo nkoku nabisoboorraho ibyo nibikopangana.